Yɛ berei ŋa mɛnii kpɛtɛɛ káa la ŋa kɛ-ɣeniɛi su e siɣe tãi ŋí ma e lí kóraŋ puu yêei mu. M̀ɛni maa ŋuŋ ŋgaa wɛ́li ŋa ŋ́gɛ nya ɓa <hesitation> dii ŋí ŋgaa gɛi a ŋâla woo ɓo tii berei máŋ nuu fá kula la zu kɛ́lɛ ŋgaa wɛli a gɛɛ ŋa fii-too a daloŋ. Gɛ ni ŋa kɛ́ fíi-too ti ma, m̀ɛnii ŋa kpɛtɛ ŋili-ŋa nya ɓa a gɛɛ ŋa pɛlɛ sɛŋ lɛɛi ma kpɛɛ la sɛŋ lɛ́ tii ɓé ŋaŋ ŋa maa kɔ́ri nya ɓé ŋgaa gɛ̀i. Gɛ ni ŋa pâi kɛ̂i sɛŋ lɛ́, a ni ma fé kɛ̀ a kɔlɔ pɔrɔŋ nyii ŋa lí mu ŋ́gɛ kɔlɔ lɛ́ naa yɛ berei nîa-pɛlɛɛ díkaa la naa. Kɛ́lɛ a kɛ̀ pɔri ma a kɛ̀ naa ŋa wɛli a gɛɛ ŋ́gɛ sia ŋ́gɛ sɛŋ lɛ́ nûa dia, ŋ́gɛ nûa lîa-woo ɓo. M̀ɛnii ɓé ŋa wɛli a gɛɛ ŋ́gɛ gɛ̀ e siɣe tãi ŋí ma le. Gɛ ni dii nɔ ŋa pai ŋaŋ kɛi gɛ́i naa kɔlɔ ma nya ɓé pai a gɛɛ <hesitation> a kɛ̀ kponoi kpanaŋɔɔi nii ŋ́gɛ manaa ɣɛɛ pɛlɛɛ kula gɛ ni ŋ́gɛ <hesitation> sii sɛŋ pɛlɛɛ si. Kɛlɛ tee nyiti polu dii kpɔ́ kpɔɔi ŋa wɛli a gɛɛ ŋ́gɛ gɛ́ a kɛ e siɣe tãi ŋí ma ŋaŋ e lí tûɛ-pere ŋ́gɛ gɛ́ nya ɓa pai ŋa kili-ŋa sia ɓa a gɛɛ ŋ́gɛ sɛŋ lɛ́ nûa dia. Kpaa máŋ nûa díkɛ sɛŋ lɛ́ mai zu kulai ɓa ŋ́gɛ sɛŋ dia ŋ́gɛ maa kɔri díyee-ŋa diaŋ díkɛ sɛŋ maa kɔri yée-ŋa díkɛ sɛŋ lɛ́ ma. Berei ɓé ŋa wɛli a gɛɛ e kɛ́ la. E siɣe tãi ŋí ma e lí yɛ kóraŋ puu yêei mu a kɛ̀ ŋa ŋá kɛ-ɣeniɛi a séri a bɛ tãi ti ma. Dii nɔ ŋa pâi kɛ gɛ́i ŋa wɛli a gɛɛ ŋa ŋ́gɛ nya ka ti.